Pues este máanra nin núhunbuahan náac náharah principalmente este ninn- náhrah este cuchi este lác rah mha náharamah radxuyihramah este par gaú bwín lác ramah este. principalmente color rosado narahmah este, núhu tahpa ñáhaamah, este nin raúmah siempre náha desperdicio garatihra desecho nin náha nin rachi daúnuh diartih. nin náhrah sobrara este comida, por ejemplo del gchidaúnuh nagudxí shídsha dxiáhancah núhunahn láhan gachiguhu cha´yinuh, ya este despúes este riáhan raúmahn. ya dzichxí buegah buegah caróhmah rianéhemah este alimento, raúmah este garalohotih despe desperdicioraa ya chin este rahca más tuhbídza dshéhe náha de que róho mah. este radxuyímah par este alimento par lác rah bwínraa rahcamah cecina, chorizo, este riáhamah buehla par este gahca lahga comida, riáhamah este. dziáhan shíca este comidin lác mah námah gui´dxa nin ay shí este desperdicio rahcatih entre lac mah ya este núhudzarah gun, dhxídhxi, por ejemplo lác gun. gun este, dziahan shíncayih este digamos trozo riáhamahh coma tuh maan róhomah, lac mah náhamah tuh man más de Uno cincuenta nuhumah mas uno cincuenta metros, de altu tuhu maan rohomah este radxúyihdzamah par alimento par lac rah bwín este, riáhamah tasaju. riáhamah este buehla este par gahcarah calduh, maridxúraah garalóhotih, ya nin náha por ejemplo dhxídhxi este néhedzamah náhamah comestiblemah rachxí mah siempre. cada chin shíhi fiestin o chin xídza guíguihin chxiudsha famíyin, rahcamah dziáhan dziáhan tipo de comida estee rahcamah calduh, rahcamah marídshu. mole, garalóho tih nin náhara nichxí aparte de maanrah de nihin náhara este, nin náhara comestible este gui´dxayinrah par este par tzíhin tzín, tzíhin lóho dahán. tzín pues chin shchxíchxidzigacah, nin náha esten nin náhara mán, ni náhara burra, ni nahara este gun, gun por ejemplo este aparte de que rashúyima de que, aparte de que rashúyimah. este par gachihidaunuhmah, nin náha este néhemah náhamah tuhbi gui´dx, nin rúhunmah tzín por ejemplo chi cuihí biñíhi solh, muer láha gun shgohobarahabh. ca chxíempa por lo que náh este, nuhuruh este mas tecnologiá. Nuhura este tractoraa par este chuhutéhe ya del madxídu ca´chxiempa pur gun este guca stzíninmah chéhegan mah este chuhí biñíhi chin este, chin madxídu dxiáhan cadxá. ya este burrinraa náha casi pur par este par cargaramah, madxíduh chin chéhe dxiáha bwín chxíudxa este yáhga lac mah este ruahmah este chin riadxiáha bwín yáhga. ruámah yáhga siempre, lueg núhudzaraa bwecu nin náha este, bwecuraadza núhu tahpa ñáhmah, bieh lúhudxamah núhu este shtompramah, néhe este rahcanehmah ruá yuhú. par este rahpamah, yuhú rahpamah lac bwín nin náhdza nára xiitu, xiitu náha este tuhu maan bi´tuhn núhu tahpa ñáhamah tu cola ró, este dxíchin luhudxínmah este. lac mah núhurah este biziáha, biziáha náha tuhbi maan nin náha, nin rdzúhu lóho bwíi núhu shdúhubihmah núhu tuh shpucumah núhu este chiopa ñáhaamah. Ya siempre lac mah shdxíyihma resto cos guchxírah lóho madxíduh lóho dahán dzichxí gahca náha biziáha namás tuh maan aparterumah, náhmah lac gahcamah rdzúhumah. per shdxíyihmah desde dzítuh desde lóho bw´ín shdxíyihmah shí ca´ rúhunmah ca´riahmah gu´dza, dzichxí gahca náhra bidziín, bidziín náha este tuh máan, tuh tuh. gui´dxayin núhu este loho dahán nin náha núhu shca´chumah núhu este tahpa ñáhaamah tuh cola bi´tuhn, dzigah dzi náha tuhbi chivadza náh dzichxídza shñáhamah. raúmah este entre dxíshaa raúmah raúmah cwa´han, raúma dxidshí, raumah garalótihraa cosa bídzinraa nin riáha lóho dahán, ahora náh dza núhu cunejunraa. núhuraa este gui´dxayinrachxí nin núhuradzamah lóho dahán man silvestrerahmah riáha ramah este chin riábah ñiz chxiaa lahyi ríh lóho guihdxi. este riahramah par este chehe chxíyihramah shí gaúrahmah lóho lóho ñiz chxiaa. Nin náha núhuradza gwahguin, este maanrachxí núhunra maan bihuyin, nin náhara roedora rahmah, raúramah shdespercidio bwínraa, ruidxiyimah per digamos. shchichímah lac, lac rah bwín de tantu náh cuchiraamah riuramah la´dah, la´dah este la´dxi la´dah este comida comidadza, dzichxí gahca náha gwahga. nomas lac mah guróhomah núhu tahpa ñáhaamah tuh cola róho este ráudzamah garalóho tih shícah, lac mah por lo regular núhumah la´dah rah yahgaxchihyi. riú láhanramah par loc rah bwín, porque nadxíbirahmah, nadxíbirahmah láhac bwín, entre núhudza máan biuyinrah másruh bihuyin nin náha bi´dxihi, bi´dxihi náha. tuhbi maan bi´tuhn, núhumah este láhan láh yúuh, entre dziáhanramah riachxíyihmah este, shícah guhramah madxíduh nin náhara yáhga bídzin este riagah téhetaramah. hojinraa lóhoraa este lóhora yáhguin chin madxíduhu gudihi cuentamah ñiz chxiaa gadzíhin riagah shíhimah este batahguinrah lóho yáhga ya cun nichxí rahcamah sobrevivir. núhura este Gudzií rah núhura gudziíraa peligrosoramah nahmah tuhbi maan bi´tuhn dzigah dzi shñáhaa tuhbi bi´dxihi shñahaamah dziáhan este ñáhaamah núhu. núhuramha este venenosoramah snúhunramah ay shí ruhunramah dzichxí gahca núhura snúhun maan bihuyin nin náha madxídu este tuh maanin náh. láha buen bah lahyi rachi ñíhinumah cuija, núhu este tahpa ñáhaañinmah pur este tíshi yuhú ca´dxa sháhan ñúhu este siempre bah dxídxiuhmah, nin náhara bwín náhara náh náha manchxí venenoso, núhueradza ñísh´unraa, ñísh´un náha tuhbi maan nagáhsa, nuamha tu cola cun tuhbi aguijón. dsháhanan este del ca´ guchxímah por ejemplo, náha tu sensasión de dzigadzi móho riu dxádxu yíhcaluh o sea venenosomah casi garatih ramah maninraa nin náha este. ñísh´uraa este núhuamha chiopa tenazin dziahán dziahán ñáhaayinmah núhu tuh cola cun tuh aguijón ya siempre pah cah núhu tuh entre color café cun color nagáhsa Dzichxí gahca núhura maaninrah maan bihuiyinrah madxiduh nin náharra bwe´cera, bwe´ceraraa núhunramah producir dzíyin rdzúhuramah riachxíyhramah polen. par madxíduh guhunramah, guhunramah producir dzíyin, par este gachidáhunuh lac nuh, dzichxpigah cah núhu snuhunrah maaninra dzichxí nin rzúhu náha núhu stúhumah náh. este guchxípa tuhbi maan nash ñáhan núhu dziáhan este núhu dziahán ñáhaayinmah rdzúhumah este náha astá náha astá riurahmah astáh náha dzigadzi tuhbi lugar bi´tuhn o. ca´dxa espacio astáh gahca chuhulanrahmah del ca´ guchxímah nuámah tuh aguijón, astáh chalóho guchxímah ruhunmahn inflamar este núhuradza snúhu ninrahmah. náharumah más, más bi´tuhn náharamah stuh bi´tuhn núhu snúhunin mah láha buedzi shí bi´tuhn ruhrahmah, en la mayoria garatih ramah culor nagáhsa rahmah del madxíduh. guchxímah per aypa nuahamah este venenu par este madxíduh guhunmah inflamar ca´dxa astah gutéhe shaguijónmah. Dzichxi gahca núhura este pajaritun, pajaritun náha tuhbi maan nin nin siempre pahca este rdzúhumah lóho bwíi núhu chiopa shiyiih’ma, chiopa ñáhaañinmah. tuh picun, dzichxígahca náha snúhunrah gui´dxayin per más tuh bi´tuhn guróho nin náhara este palomarah, nin náha lac rah mah dzichxí gahca rzúhumah. shdxíyihramah shí gaúramah núhu este chiopash alamah, chiopa ñáhaañinmah, tuh cola <noise>